Mõsumassinaq ummaq rõividõ mõskmisõs. Panõt rõivaq sinnäq sisse ja, ja tuu um kergemb, ku kässi vaihõl mõskõq. Massinaga saa iks pall'o-pall'o kergembähe. Tuujaos nä ummaki, naaq mõsumassinaq.